Ke za zen̈y koa vo boaka nahazo lô- nahazo ino izy in̈y? Lôtery. Ino aminjay raha atao? <hesitation> Man̈ampy olo sahiran̈a àby io zen̈y za aviô mivanga lainy raha tokony vangaina feky an-trano.